Ee ca yumi tzajin cap wat tʉn amʉtʉʉ cap porque cap tʉn jeŋpa cap mi di yacajpa cap ca tzajin cuando mid hʉy tuzpa yamʉ hʉy hʉy medicina que mi way yagchʉcmusaam cap mid hʉy yacajpa ni ca tutzpa <hesitation> ca tutzpa mi way a caa pe cap mid hʉy hʉy privachʉcpa capʉ este animaltʉgais porque cap tey venenu tey ponsoña asucʉ cap ca tzajin cap jeŋʉypa yʉji yʉ tʉn yʉspa <hesitation> y teji gentetʉgay hʉy yacajwaam cap ca tzajin nete hʉy tuzpa y wat chʉca cap cajpa ella entʉ pitzaŋ tʉn jeŋpa cap ca ainimal tʉn amʉʉ yʉji